Sifaa dooño dooño goɗɗo ine waawi yahde e dow ndiyam. Addanta ɗum waawde yahde dow ndiyam ko takke mun njaaji. So werti takke ɗe, leloo dow ndiyam ɗam tawa kadi yaɓataa kadi doole.